اذا تفرغت لمدة اسبوع كامل فاليوم الاول ببدأ يومي بالراحة واليوم الثاني بروح رحلة للمدينة قريبة واليوم الثالث بقضي اليوم في المنزل اليوم الرابع بعمل نشاط رياضي واليوم الخامس بزور عائلتي واليوم السادس بروح لمكان ثقافي زي المتحف او المعرض الفني اليوم السابع اخصصه للاستراحة والاسترخاء.